إذا كنت مضطرة أني كمل حياتي بنوعين فقط من الا-الأكل، بختار الأرز و الدجاج. طبعاً لأن الأرز <hesitation> يعتبر غذاء أساسي في معظم الثقافات ومتنوع في طرق طق- طهيه سواء مسلوق، مقلي أو في اطباق مختلفة. أما الدجاج فهو مصدر ممتاز للبروتين وعند اجتماعهما معاً يمكن تحضير العديد من الأصناف.